Ishem nu ochue ime ishiin shok inshu uŋwei shu ckika. itete eme a jawi ime isem sosai a bakin kpuu ubiŋ nyoom hau sheye aka iya a peti ime toh ime kuma kin hweghi he a pete hero ubiŋ eme shin keea i hau sheye a jawi ime ishem ati ime in neki i heu kuwa kuma in kota onam kuma aha goobi ime ni iheu baa i me in sher onaŋ rore ni in kpii icher hai hepi ime ubiŋ o neke ba. sanan ka vawi ime isem, ineki i hoi kuma duki onaŋ eme ish shesha ni sope da goobi me ni i hoi ba han kemi da goobi me ni i hoi ba han kpeemi ihoi na a neka baa duk a naŋe ime ishin sher sai aŋwa seu onyirah. to oshu eyo sho tuk nu o chuu eme ishin shok eme ke kami kori a jeeh eme ma domin inteh ke bioke jeeh deka ŋwa ke tuhbo onyirah du inmywe teh ke shi hai jeyil iyei sha danu a nera tuk umbooh oyira aha baaboo enyeh. toh ingoh iban kuma ubiŋ hano u ksn ime sosai. Har toŋ yara oyara me ni ingui in bame ni aha ibren seta hai some nu whau nu uneke ba. ko kin wur eye ni edeŋ saidai ke nyira onyira nike hwea ohwea. usu goh ata aŋwa iŋo ushokun ko shaa meti il inshohen <hesitation> ime ni isem eme ishin dok in jee iyike ime igbam sosai na kote me har ime ibi sho omek rore har bi sona a chei so na aŋwe har a jwe eme ashoke a sona a ŋwe a nekpeme ka shoy a jee ajh mai aŋwee har a bana yeshi ime itete toh ai ashi ishem ituk ukama ingui iban, so ime ne sema agwe atwe ete ichen hane ma jeeh odee ha guna sho odee eteh baa ma neki ileu neka akpei nu neke ko renurek neko otosha ubaku jeeh unuae sha togi ŋgo inŋo ujinoiye a shei ba utuki igoŋ ubuku tuki egonŋ uneke toh su jeh ko inya asa heti unwehane aso uŋwe Aŋwe teh inteh nu ochui duk ubaku ujee unuke a che uchee keke hashi ha baki jeeh uneke ye asha toŋte a che uchee teh shije hashihe ama ajwɛ́ eteh bene ichŋ abika iee unekee su ukho cheuchee haka beri udeh embooh ajeebo mboor shuna hasawa ba to ŋo ujee duk a kpeea nkono haka shoko a kome ŋpo su doki a kpohn tengashe ba domin ma baku doku neka u haase dokumu uhase a neke ana tuu iŋo u hwee toh adoka kana bai ni ŋo koshaa koshaa ujeeh koku jeeh a beu oje adua koma a neke a kpewi in no usu dok icher ko ker <hesitation> ime ina hei aŋwé gaskiya Ma dɛɛn kogin nima kpeea abiŋ a jii maá cher oshi maa icher obɔk neki iheu neki ihoi baku neke abiŋ imbono ŋo shu koto ushu deidei na nere gwar kuma ko shika puu uŋwe asa leti ai inwa ko shika kpuu uŋwe asa heti ai iŋwa domin a hweŋbo iŋo ushu neke de dei ama ubaku na basa bin ko uzuh bagu nyo ujuh bajo nyo uju banjyo oshuno guwa baa ama ko wanu uŋwé me na hai ni yime a ŋweteh cheŋene ma neki heu ma neke kpeea abiŋbon ba. <hesitation>